Yë boligráfo jue ëjt's ya ni'ixë pluma, porque myaj kujayëo tyjatyë yë y myëd tinta yë je'e yak jabyë, jadunt's ëjt's ya ni'ixë.